मैं कॉमेडी फ़िल्म देख्णु पसंद करलु। ये से ज़ब मेरा चेहरा पर मुस्कुराहट ऑली या मैं हेंसलू त रक्तसंचार मा वृद्धि होली और मेरा चेहरा पर चमक ओली।